Kpǝǝtʊweʊ lě elepǝ ŋpɨŋpɨ pɨ láa caa wǝ. Pǝ lée yee wǝtɨtɛɛkpǝ wǝ́ pɨ la tɛɛ wǝtɨtɛɛkpǝ wɔɔ, ŋ fɨ anɔpɔŋpǝ ŋ fɨ pɨ caa kpǝǝtʊwɛɛ. ŋ wǝ wǝ ri tʊwɛɛceecee yée wii wǝ lóo toolu lǎ wɛlɛŋrǝ wǝ́ wǝ láa pɔrʊ lǝ ɛɛ tusa atikesii. wǝ́ wǝ láa pɔrʊ lǝ atikesii, kpǝǝtʊwɛɛwǝ wǝǝ. Kɨto kpǝǝtʊwɛɛ wɔɔ, wǝ ri kpǝǝtʊwɛɛ ǝkpǝǝkǝ la tʊwɛɛ wǝ lóo toolu wɛlɛŋrǝ baŋpa. <hesitation> koŋɖiyǝ koŋɖiyǝ wɔɔ, wǝ ri rǝ wǝ wǝ lóo koru otuye wǝkpakpǝ wǝ tɨnɨ baŋpa baŋpa wǝ láa wɛ. Pǝ lɨŋ fɨ pɨ wɛ anyaŋyǝ. Pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ wɛ oporenitui ǝyǝwe yóo koru o fuu yǝ tɨnɨ wǝ wǝ́ yǝ́ǝ fɨ yǝ ŋ wɛ. ŋ wǝ wǝ lóo toŋ mɨŋ epipǝ mɨŋ pɨlo otui ya cɩɩ baŋpa. Donc alaatiepǝ mɨ ǝyǝwe Tʊwɛɛ lǝ wǝ ǝnɨ amamaɖi, ŋwǝ ŋkpe wɔɔ a lée wii wɔɔ, ŋ mɨ pɔrʊ lǝ̈ ariɛ rǝ wɛlɛŋrǝ ŋ mɨ toolu lä wɛlɛŋfwɛɛkǝ lǝ mǝrǝ. ŋ́ be ceeni nɨ ŋ́ na kpaa.